Ay! Tegna ara-dalàna ny mihinan-kena satria io magnampy hery am'vatana, ilain'ny vatantsika olombelona ny hena fa izy foagna tsy atao isan'andro isan'andro anao de andeha ihinan-kena fa mety miteraka voka-drasiny aminao ndraika izy, mety harary kibo anao, bota loatra anao, matavy loatra anao, fa tegna mety de atao atonontonony fa izy ara-dalàna.